روتيني اليومي يبدأ بالقعدة من وقت الصبح. بعد ما أقعد، أبدأ يومي بريوق خفيف وصحي. خلال النهار، أكون مشغولة بمساعدة الناس والإجابة على استفساراتهم. أتغدى، وبعدها أكمل شغل للمغرب. في الليل، أتعشى. أختم يومي بالاسترخاء شوي قبل النوم. هذا الروتين يساعدني في الحفاظ على نشاطي وتركيزي طوال اليوم.